Secunnu mia, sì. La fiducia è dda cosa ca duni a un cristianu dopu ca t'ha datu prova di meritàrila: si basa supra fatti. La fidi, inveci, è chiù profunna: è crìdiri puru quannu nun hai provi, comu un sàutu nta lu scuru chinu di speranza. La secunna è megghiu risirvàrila sulu a Diu.